Amin'igny mofo, mofo salady, mofo salady igny ilay tegna tiako; satria o amin'ny mofo salady igny itako ma- mahavoky; ary izy amin'ilay hoe sakafo atoandro mbô tsara amy sakafo hanigny sakafo mahavoky dia zay zegny mahatonga zaho misafidy mofo salady.